sæl og verið velkomin í

heyrum af girðingu sem á að halda villisvínum í skefjum og kynnum okkur tvö ný leikrit eftir krakka sem sýnd verða í Borgarleikhúsinu ég heiti Sævar og nú verða sagðar fyrirtækið Veitur hefur sett í gang viðbragðsáætlun vegna kuldans sem stendur yfir og segir að fólk ætti að fara sparlega með heita vatnið mögulega þarf að minnka flutning á heitu vatni til þeirra sem nota mikið af því eins og til dæmis sundlauga var á heitu vatni á höfuðborgarsvæðinu í vikunni þá var rennslið um sextán þúsund tonn á klukkustund í heilan sólarhring það er næstum jafn mikið og þúsund stórar rútur fullar af fólki á hverjum klukkutíma samkvæmt upplýsingum frá Veitum er langstærsti hluti hitaveituvatns notaður til að hita upp hús fólk er beðið að

spara heita vatnið á meðan það er svona kalt það þarf líka að passa að gluggar séu ekki opnir allt of mikið og útidyr ekki látnar standa opnar að óþörfu svo sé mikilvægt að passa að það sé ekkert fyrir ofnunum til dæmis síð gluggatjöld eða húsgögn og heitir pottar við heimili nota líka rosalega mikið vatn verið er að reisa sjötíu kílómetra girðingu á landamærum Danmerkur og Þýskalands og tilgangur hennar er að halda þýskum

frá Danmörku girðingin verður allt að einn og hálfur metri á hæð og hún á að hindra að dönsk svín smitist af af afrískri svínaflensu flensan getur ekki borist í menn en villisvín sem bera veiruna geta smitað venjuleg svín ef það gerðist yrði það alls ekki gott fyrir svínaræktendur í Danmörku verkefnisstjóri verksins segir að girðingin útiloki ekki að þýsk villisvín komist yfir landamærin en dragi verulega úr möguleikum á því hvorki bændur né náttúruverndarsinnar eru hrifnir af girðingunni en hún á að verða tilbúin í haust í Borgarleikhúsinu er verið að setja upp tvö ný leikrit sem þóttu skara fram úr á sögum verðlaunahátíð barnanna verkin tvö voru valin á hátíðinni í apríl í fyrra þau heita Friðþjófur á

Sunnu Stellu Stefánsdóttur sjö ára eftir Iðunni Ólöfu Berndsen sem er ellefu ára fyrsti samlestur á verkinu tölvuvírusnum var haldinn á litla sviði Borgarleikhússins nú fyrir skemmstu og við kíktum inn

bara að lesa upp handritið maður á ekki að vera mikið í tölvu og líka bara að allir mega vera með og

bara foreldra mína í tölvunni líka ég sjálf og vini mína þannig ég ákvað að gera leikrit um að það sé rétt

mjög margir koma að sýningunni bæði leikarar og tæknimenn Halldór Gylfason leikstýrir verkinu og hann segir verkin ólík og mjög spennandi

maður búinn að lesa þetta nokkrum sinnum yfir heima og svo er bara gaman að sjá þetta lifna við í meðförum leikaranna þetta er bara fullkomin lengd á leikriti maður skilur oft ekkert í því þegar maður fær þessi leikrit frá þessum fínu og stóru skáldum af hverju þarf að teygja lopann svona rosalega þarna er bara komið sér að kjarna málsins bara strax og málin eru leyst bara farsællega á skömmum tíma við leikararnir og aðstandendur þessarar sýningar að ímyndunaraflið og sjá hvað okkur dettur í hug hvar við ætlum að hafa skólastofuna hvar á gamla konan heima hvernig við notum músík og leikrit sýnd frumsýningin er annað febrúar það er enn þá hægt að senda inn í

farið inn á krakkaruv punktur is og kynnið ykkur málið það hefur kannski ekki farið fram hjá neinum að það hefur verið mjög kalt á Íslandi undanfarna daga margir í Reykjavík nýta tækifærið og ganga á Tjörninni aðrir stilla upp í fótboltaleik sem getur verið krefjandi á hálum ísnum við þökkum fyrir okkur